जसा की अपणे संतुलित आहार करनी छावे। पोषक तत्व अपने संतुलित आहार से पूरा हो सके। मांसाहार की जाग ने शाकाहारी भोजन करणी छावे। शाकाहारी भोजन से कई के शरीर में जो भी। कमी रेवे पोषक तत्व की वा पूरी हों जावे। चुकंदर, गाजर असा की चीजा खाबा शरीर में काफी फायदों मले। ओर भी फल फ्रूट हे जिसे अपने संतुलित आहार मले। दूध दही घी जैसी चीजा से शरीर हे ताजगी मले।